Pues oy da yë dun da, në ko'o dun oy tajëp mayëp, jodotyë ko'op kotyë mëdatëp tyjatyë nak dun t'sokam o neyb naj dun myaj nëmyat'sokyë pero në ko'o much dun na jukyatëp na xi'i, na t'su y kap ti'i dun jodotyë ko'op kotyë najk mëdë në ko'o, pues kap da jedun oy wyatanyë.